Ireto avy ny voankazo tsy de be mpafantatra loatra ka lazaiko amin'ny olona mba handramany: voalohany, ny kaki, ny poara, izy ireny dia mitondra otrikaina be amin'ny vatana; ireto avy kosa ny legioma: toy ny baranjely ohatra, ao ihany koa ny choux fleur.